Há konrui viko ko nrui vió veeoyó ku xaña ná na ko nrató'o manio, na ko nrui vio, na ko naño'o veoyó, ocho oku kú na mientras ña nrató manio anria kako kó, anria kako chín nañoxó, anria konetao chín ni veoyó, ane ñooyó ocho o ku kú onrui vio ku. <hesitation> konrui viko nikanikuani, xaoku nravao xin ñaivii tati yó'o xakó koku nrotio há ko nrada kuetao tá ochó ho konri vió, konrui vió chí ku kuxaó neo nidajan chí mientras mio na kaka vii kó, adatio ñañoxó ná na. nakonrui viko xhíni veeó mientras na konrui viko chín nida ni nrui veeó ta dijan kako kó.